Gny fomba famafà vovoky amy fanaky: alà lamba iny, asia rano, le kosekosehy amy vovoky iny eo amizay la miala any vovoky iny la malio izy zay.